ba pievrura <hesitation> ba be biaso ba'a zanobia zia dobo o yɛrɛ bɛ zun he lo ɲu mina maro jira a han bie ro zan oro zan zanro jua lo a zanro jua dɛ yi bɛ'a ho ho tele me co bɛ yi maro unbɛ yi maro ma'i jira a dia don biero we we a wera mi bera cruru bon me bɛ zun be tete a ma woro mu